Hamma de hal mada yaa baa ma bingi siisa mo. Gaatu ndu umada saanti waatin nsiisam bàa ma we gí a waati ma biñaŋ ma gím bo. Bayira a waati ma biñaŋ ma gím bo, we bee wwooye wii woma. Ndi bagurtu maalu baŋata a njiŋne, a gmaalu gembe a gmaa gi binŋati womte, han leey ma dan yóola. Njandi baa bege nluusi alúŧi bangaŧi, banwéeti bà a gi. Binga ffomte fembe titi waati gmaali ma nyali mo ginyaantir, han gi dan sambana a gjifim bàa ma. Han baagi dan guura, gi ma ngor bembe a boji wembe, ge binjójodi gdúba. Ge hal mada yaa baa ma waati woo we, we gí waati gin siisim bàa ma.